Bane yom shoni a shona a jen na bana haa intɛɛ uŋweno shu jehiye a gwira kele. iŋo shu hea tengashe na yikiye igbam uŋweye sha e ajen ɛtee shubiŋ aka shi agɔŋ agoŋ ni tengashe ɔmi ye jeu ino gɔn gɔŋ ni iŋo shika jii tengshae agɔŋ shɔhɔ teke a kori ke shɔna ŋwe keleteh she mari bɔɔ ke bɛma nike jen aneni ogau shu sshe a neni jea kɔ sha tua no odɛn jen iŋo shu neke aneke sha jen <hesitation> shɔno gau nu jea jea kɔ sha tua shome cheŋ bik shɔna adɔk atɛba aŋwe iŋo here ɛtɛbɔɔ ajee aye dama ka shia bibiu ni kɔ aŋwe ana jɛ ira jea komɛɛ komi atɛɛ ha shei ke jea jea uŋwe bika na. Unɛne odak entéé ude shu she ileŋgashe aka jehi iye igɔŋ na agwira a kele iyo ituk uwhe iŋo ujee ni osho a whèè uwhenye aháá jeu a haa jei <hesitation> yike a a ba aye ayoa ni intei ka uweheneno ka yáá a a fweŋ ehéé ubine entee sha maha a hɛye ibik haa a ba ayaayo ni intei shina fweŋ ubiŋe ba domi sholo inda ne eneŋ comno ena ji agau owhe shaba a yoayo ni itei ko une ajee a yoayo ni inyai asshu ubiŋe intee kena a mdi ni nunu ugur entee ugur entee uhewin n te iŋo bik ubema nu banu uneni ogau <hesitation> abine ete ŋo ya ŋo ŋo shonu icer eŋo shu kpea eŋo shuu unene akele kome entè sha mawi ino ubak haa uje ŋo shii ushini fweŋ igui amarŋe ŋo ba Iŋo unéé bik haku jeŋo ni inyaŋo a yoayo ni iyaa ŋo shunu fweŋ enan eye sha ɔɔk doye uta eyeba mema shui yima awhee entee she mar ma jee a yoayo nene na antee yim unaa ubine enteŋoshana kpei umar abin iramcye shana kpei inbɔɔ ana aneke embɔɔ sha shona antéè mma antee embɔɔ ata cebɔɔ haka adooki loɔɔ ashe ma sheba haka adoki bii banba ogua ocome eye aka sha sha sha sha ka mai ninini ninini intee shina doko ohan domi ocui otɔŋce mika jéé na shenashe na tua mika jea na tua domin bik na jea ajee ŋo haŋ ubiŋ una kpei naha yiki ime ence ku neha ajea ajea jea niuri a dak a wheŋo shika jei nuari adako shoho amma bik jea inteŋo mi héé u jee ki hɔɔ to shunu Ufweŋ ubine enteeŋo shapa kpei na bik ujea nashar e enteŋo shana jei bik a jea jea shashe ujei shoho oode ocɔme ceŋ onjei ko inya kana maa na maa ubin shusho be ida aji ije a shu uneke iŋobik una jei ki dokiŋo háá unene o gau entee shana jei shu kama shoi ki doki iŋo iyɔi tuk na sháá intee bik sha jeushu ka yeshi uŋwhe ashe nɔk màá jea utʊk odake ye ce odake eŋo a ibika jea yɔk niigua aman she e yootuwa ati iŋo ji igua man ke ashe egwaa ka ban no shahi koi nom hɛro onome dáá icceŋ oye comente na yeine ke bema na a tana shu antee a a a kma ante yir doma anteyir a kɔta kɔta a hou ashome igweoshi amma inte she jeyir aji haihaa ɛte atana ashue eke eshokɔ inte na shui inyime aŋwhe nima jea ma anteyim Na a ɛai ishem ante nyim sha jee duk enaŋ enyime sha jea anyi aneke sha ai inyime a bɔk a fwei amma buk na jei shome eŋo shushi inak shi sjo sho iinaŋayiŋ ajee eŋo shana tura ba kuma ushunu gunu <hesitation> udoki indɔke kɔtɔ shinu ku doki indɔk eshem oner kene tebi iŋo duk enaŋ eŋo duk shujeu u tar uwur ati uner shu ceha yɔno u jim ha yɔɔ ko inte ŋo ka shoni i jim uneka a tai iwor endɔko uneka tai iwor endɔk o ijim isho amma ogau com enbɔɔ kana hei no ijim ataa annekente ki her okam ki her oteu doma aneke ane táá boɔɔ kena korii i nyime sha jea jee e nyime sha jea jea jenu uri a adako hehi ndɔko a jea kome eŋo shunu jei no hau jeŋo nu domi shin be ma ujea ka máá ajee enteyir te iyɔ tuk Kena jei nii ni ingaga a a shu entee na hárá ana mawi yir nike bema andɔkir ke jea jea enkɔ sha tua ke maha a bom yera jee yir kom ente na jei ne bik na jei nne jee ogau eŋo na jei ko in dɔko na jea a kpe agɔi ujeki jeki ko duk nu jeki na dɛk abai no bur bik ke hɛti she kama jei ni bane eri and ɔk ir háá. e gbeshi yirba indɔko akpi ide shi shidhe udoshi nem akpi shi biwi ŋo do iŋo sheɛ ke neke shɛ andɔkir nike nehimbɔɔ jebo na houba buku nehin indɔko a jei n hou iŋo ida shu kɔtɔ ni inyáá maha ajea sha she nabare ente ŋosha mawi iŋo shomo ogur ente sha he winte she ɛɛati <noise> ke máá a jea a iyotuk a tuk u cei ba mar uwhena yota ce <hesitation> na yoti yir <hesitation> anabar eye sha bemi Inte no déé atu tuk uner hano ashu uneke bɔ marke shomo neke nike jee nike máá ni ke maa ira shi a jee shashe a komeeye shana ajei aba tɔŋa cei ha re ente to ente bik iŋo wheŋ iye a shi inte ti iye ashi inte yir ke he inte shu mata ha iŋo hu iye hei iyaa iŋo a mar iŋo neni ne ninini niye ama intee yidi ime jii iye sha mar inte iŋo inte hai jei iyeba amma inte na jei iceŋ te na jei no gau ce nike emaa a a jea sha she yɔtuk buku ushonu uwhe enye nɛhe nɛhe na jea ko ko ko bindim tuke nari anaŋ na fweŋ ugur shu e ente afweŋ o shu eye hana <hesitation> dɔkpin intee bike jei ishoho inte ma she doki yir ogan ni intee buk nehu uwhe a jee haahai aje ko me ete kna jeini in gaga nike jee maa a jee ente yir tɔ iyaice ashoni ŋo ugu U u haŋ ukepŋu cer yonoba domi a jawi inte ogau nike ki icer hano ajawinte ocu ke maha awhei ente a jea sha she kemaha a whe ete nabar ke ambɔɔ sha sha jea jea na neke na bar sha she ke maha awhe ete na bara <hesitation> e ban itengashe sha jea fwa naba jawin te iban domi i i. itengashe sha ja a a ba fwa i háá ni ece te abema ninte eyui iban ha heti a bema nike ce fwa ih`á ba kena shui chik neke eye shana jei ni intei ana bema ajee sha she uneke shetei intee há shu uneke ye sh bema na akpi ne jiba uji inteŋo a shunu u igɔŋ ujehi inteŋo igɔŋ na bar <hesitation> tengashe sha jawi iŋo uneke ye sha hei iŋo node neke jiŋu eyeba nyiŋ jehi igɔŋ onerha na beli inte ŋo sha kuiŋo a ba odɛ ke nashui idan duk oye ente na yeinɛ kena shuii idan duk oye ente na yeinɛ ke na berii nike jea jea ekɔsha tua bik ejea jea ekɔ sha tua ni maha abom iye Itengashe sha gui iban ni na jee ete te bik háá nike maha a bomba aba odɛŋo da asho shushu ukɔm keke wur ejee kɔŋwo kɔɔwa abom ajea ja kɔɔwo kɔnwa ná a dok ubin eji a bom ko jee ne nak okɔŋwa ha doki ibɔ ubin ejiba a domi há tuk baa keeba kena hei iyoɔ yima awhé ubine enteŋo sha kpea domi no no enteme shash hiide ni ni ni ogu a dokpa u she ye aneke a bemi iye sosai aka jehi igɔŋe eye na tana yoti he hɛ eye sha sho iya ehiide ninu igago <hesitation> gur amao ogur entee inte ke shok ke nena jehano ke na jei kɔm inceŋ kenashui itengashe na yibiyir igbam te na shui itengashe a whéé ete shonibɔɔ na dokpu ishem ete te na shui itenga she ajete bik ejen sha biwi ha <hesitation> iceŋ hane kena Shua yeh anani ajea sha biwi na bana ma'a he aŋwete bike sheyir ni gbam maa ye shɔni yɔ kena shu sɔme ɛtee shena yee ne keyena nyiyir amma igbam ki shɔniye tengashe yeba yibi te gbam ki shɔniye tengashe yeba yibi te gbam aŋwete she góó bɔ uyete anei kuma nare bɔɔ kana jee odɛ guna shɔte cheŋ ba ichibi nabare <hesitation> yom ta yɛ hɛ ɛti chibi haki goshi <hesitation> ebua kele chibi hakikgo jau iŋo asheti ɛ aban sɔhɔ kena shu tengashe yeya jau yir ɛban tengashe ka shineke sha jau u ibana kele kashi tengashe shuka tuk kena shuye nana tuka ŋwete nu dɛshusheh a tuk bɔɔ nabana aç u dɛteh shena jei kede yom ajei kɔrkɔkade yom ajee aha jee na narɛtee ɛ kena maahe ba shenu neke sha matu ŋwe na hɛ ɛti shu hew. I teŋgashe a sha <hesitation> mar intee atuinte a duŋ no ode haa atua duŋ nike piki ideneshi ba a tuinte aduŋ ni keriea ajea emko sh tura beidha a tar iŋo irak ati uwhere igwa a shu uwhere a sheto odhe uwhenee a gbeshe naŋ intebe ni ni otepe she sher nite sher ke hai gui i ban a dɔkir inte ke shine esheta ko ko leŋ ishot neŋ ba amma shu jea otekpe sho sher ko leŋ ke na jei na dɔkir a ban aban ubik uji indɔko shana a jei ajea haa banikɔ ucek ifwei he eiye shana jei ko ko shiki shiki inceŋ ŋo fwed te shem e inte na shemii ko u whenɛ inya duk uwehe ciye sha shona kele awek fwe asha jea ubin einte shena yei a shu ubin shu line niiye sha maa umaa ajéé enko sha jawi sha jehiiye iban ubik umaa a jei enkɔ sha jani ino iban shanu taba ushehunu jii ishii na koko ba amma bik haŋ ugɔnɔ oye ishi ke shir shi irɛrɛ niyɔ ni koko iko iinya she tei iŋo ke haŋ ebemi yor ati iŋo usho ni uneke enye usho no awhew enyime awhei enyime ene tebi iŋohɛ egbodo e iŋo shi sho ni iyo tɔ ine sha sho abemu uweke eye haa bemi nii shii isho na kok owheye haa bemi nii shi isho náá kok ouwheepe iyo ki tuk uni ntee hsa jinik eye sha kpea niiye a maa no déé ba tare ni nhau ishohane intee na ye inte kora ni itengashe a yibin inte igbam na mau iyer nasharkente she duta a dak ke nike hahai nike efwen oshui abik háá a shi inte ingasheba inte ke shine iya ke de nike neno ogau hneba

Ahaŋa abemi ni iŋo ushu wnere enaŋanyiŋ ba. ati uba nine ugɔɔ oyeiye ubik ugɔɔoye enteé ni ugɔɔ oye nyáá shushu usheushe ni iŋo akele iŋo sheka asho a an aban amma bik ujea ni ukpeŋo agɔi ubin enya sha hewi iŋo shunu gɔa aban niiŋoba bik kpea a kele sha biwe shokpe igweashi imoki intee imokɔ enya ki cii hoi na any nika kpea aŋwuna nyin tɔ intee haŋke kpii ishohoba ke she yir akele entee sha tupi yin iyo i tuk a tu udokpa akele entee iŋo enaŋe iŋo shu jeu nyi ko inya she shɛ iŋo iŋo jii shokpe e ime mei kɔto odɛɛe in bana eai eneke ke shei ime haŋki je ma jekɔ a neke sha hɛɛ ati ingwia ajea a kɔto adeye na ba iye ashu unere eye sh shi igweo shii tɔ ime haŋ ije mi shohoba ima na kora a whei ime imbɔɔ shina bubɔ

Shoko inyime awhee awhee ma dokpa adak antee nyim nima doki iban ma dokpa adek ɛɛntee antée nima doki ban bik háá shoki ishohɔ tɔ shi i hara shu kpeni uce ni hyawa anek bɔɔ shu jɛɛ ni bɔɔ háá gɔbɔɔ antéébɔɔ na tara a jáá iŋo shem iŋo kpe iŋo kpe iŋo ngɔi bika ace bɔɔ uri nyi iŋo neela mé haŋ ko i ime niu neke a jea jea enko shina tua na nyi ni elaba imene shui ubiŋe ɛte na yei ne iceŋ a shi. ishem kuma ná mawi yir a fweŋ ehéé sho shem ente na shemi biku ugui ishem shukpi adeshishe bik háá gɔn ishem a caashe e iŋo unome e dáá. imena shui nahar ete no yei shu tuk a to ŋo tuk a kelɛŋo ni ujea jéé enko sha tua nu dok a lehide na jéé ŋo neka jea jea enkɔ sha a jea be dau ugoa acaba ime haŋshumi ishohoba éé oye come entee na yei ashi i sher ke na jawi nyim In enyima ale chide ashu wani binalo ishin ni ishu má ajeee entɛɛŋo ujea jee cyáá ŋo u jea jjea e iŋo shujea ne koshi iŋo hásha a jee eŋo shu jea ijea unomedáá unyɔm da rishu ukɔr ati ugbodo uhenɛ enyáá a jee ŋo? Ko ugbodo unei enyáá a jueino to ujee iŋo ushika ajea ŋo unehe ajea jee <hesitation> entɛɛ sha shoni inkɔ niu jee eŋo a jee eshokɔ unek a jeh u hau ni intee. ŋoba da unemi ishem eye sha jawa da ajee ŋo she tukɔ iŋo shu jea ajea hano <hesitation> e intee sha tara agɔɔ a bn aban ati im uwheme na jei ishohono <hesitation> inyaa unekpe eŋo ajei ishahono aneke shéé koori iŋo domi ajéé eŋo hu jea shome entɛɛ ŋo nike jei keye e gɔɔ oye hane ufweŋ iŋoshonu urem ŋo shu héé bik u hèé aka shipa agɔi eŋo to ke bemi ishoho Biki idá ayeshi iŋo ati urem mee ŋo shuna yei kai aneke agui iban sha peti iŋo abok uje ale ehide asho ma bik ugɔ ata ale ehide a sho tɔ iŋo tusho iŋo tu sho ashena she ocok eŋo ko kma duk uneke eye na jea ana bai ki hɔɔ sha ati ingwa ƴaba uner shusheha ahake koshibi uner shu biwiba ka koshu une ke yesha kpea a shena she niiye ishoho imena hɛi ati yiima a whéé a tuk a to yim na gɔɔ oye antɛɛ ym antɛɛ antɛɛ bik ana shemi yim ishem uwheha akele eŋo a nyiŋ tuk a toŋo nu ai ubinhana tuke na jeŋe eŋo ni ukpi ce nii a jei inkɔ neka jejee egbodo be dáá a kiina he ati uwhɛme engwa gɔi ati intei kane nieshmihe amma sheme shem ni jea jee egbodo yome kɔno tɔ ke haŋebemi yie ira jei ikɔba udokpa a dak entee ŋo nuje aje ŋo shu jea a shu na hɛɛ uneke ye sha moki iŋo ate gɔa ara akpe ashu unu uwhɛne enyayom ishohono oyei ko ban